mee ŋ́ kpǝ we ŋ́ maỳǝ mee mɨ fɛɛwǝ ne siri na kpaa no ko gana wǝ́ no ko benɛ. wɨ ri fɛɛ ne siri no ko ne ri paa na tɛlɩ gana benɛ.